Enga, pos un umificaol aporta umidá al ambienti en soltandu augua en horma de vapol. El umificaol tien un vasu d'augua que se vapora i s'envierti en vapol. Paquí pa Estremaúra la climi puei sel mu seca nel branu assínque puei sel qu'aiga genti que le vaiga bien pa poel respiral. Qu'essu passa alas vezis col airi acondicionau. Yo comu no tengu airi pos tapocu no precisu del enreu esti veliquí.